A ie dë rümur ch'a sun nuiuzissim, cuand ën la stansia a ie ün zanzarin ch'a gira, riesu pa pi a dörmi, s'a ie 'na mustra ch'a fa tich tach stesa coza, se i can a baulu niente da fare, a s'dörm pa, se i ciat a miaulu i fazu curi e se i citi a piuru al e ün dizastro